Salad dressing kan siem dan tson a maset a tson til poi modew tsisangsangon pa, poi modew pyaungkwita. Ta tson ingridient ka kan neipa kata nga ya. Intim na inge dressing tura kandu olive oil te kandu anga. Ni wine tip kandu thea. Awen vinegar, red wine vinegar te kandu. Anga balsamic vinegar ten. Tsi te kan momo ta tson tsu kan lak ho monga. Tson i inge <hesitation> jar pa kata emo boila kan da ho monga. Ta tson kan mix fek anga tson. Inge kami ka kan da tsa don ta tson. Kan mix te angan he. Whisk emo shake tura ang te tsisangsang ka. Awen theita ni tson. Ta hen he setur pimo. Ang hi om ta. Ingzat, ingzat, ingzat quantiti inge kandu ha aset lau ta. Aldo kandu thea. Emo alvak lau tui tok tse te. Awen theita tson. Kami kan inge kanfan a material a te.